כ'ווייס נישט וויאזוי מען טוישט א רעדל פון- נישט פון א בייק און אויך נישט פון א קאר, <hesitation> כ'ווייס אז מ'דארף האבן א דזשעק צו קענען אויפהויבן די קאר, אז מ'זאל קענען ארבעטן פון אונטער עס, מ'נעמט אראפ, כ'מיין ס'איז דא- היינטיגע צייטן נעמט מען נאר אראפ די שווארצע זאך פון ארום און מ'לייגט דאס איבער